So ithwe ngabakonzo bayira abanande thuwithe ebyalya bethu ebyonzarwa ebikathuhereraya amani ebyathukakira munu erihera okokyithwa kyethu kyerwenzori thukalya omuhongo, omuhongo oyo akathuhereraya akaghalha, ethwalya oko bikene thukabihera nibyalya bikakalhiha bethu bikathambira ambanza magyi omwa mibiri yethu yithwalya oko biribwa yithwalya ebiwuma esyofenesi, esyo vekedo, yithwalya noko bithudumulha, nebinyangwa, ebyomusithu, ebyo byebyalya ebyothukalya okwakyithwe kyethu kyerwenzori neryo yithwathoka eribya yithune yithwabya yithune mulhangirika ndeke omundu oyukalya oko byalya ebi yomundu oyukabya nakasingayo eribya naneho myaka minene kandi wamalhebya yithwe thukawuza buyingo bulhi kundi wamasamalira emiholere yethu siyiringesidingada yithwe thukalya oko byalya ebikalhwamu kyithaka ekyanyamuhanga ahangika neryo thukabyaho buthuku omobuthuku obulhi omundu akabya amabuwagha athi amalhwala yiwabirithunga emyaka binene kundi ebyalya ebyathukalya nimibatsi yikathuthambira so thukabya thwamalya oko byalya ebyo Thukathunga emyaka minene kutsibu siwungowa ambu omundu alhwere omutsutsa neryowa ambu omundu bamuthwere okwa hosi sithulhi baika okwa mahosi kwakyityakyitya neryobwa munabire thwamabiyiwum bererya thwanganalya oko byalya byesindi nganda neryo yiwasinga omundu yinabirethunga complications amalhwere yinabiri mwasira kundi abri abiryanza eriyi obererya erirya ngabandi athi alangirike ngabalya neryo yinayisangana yibirikwa ebyathatholere erikwa yithwe thulhi bembaghane oko kyithwe kyethu thukotha okwamabyehu omwakalhwa okosyazururu syethu thuwithe ebikahuhiraya ebyobuhangwa bethu kyekithwa kyethu kyerwenzori thukanywa okwa mayetse owa fukire ndeke thuwithe amalegha owakafukaya amaghetse yiwabya wukanywa wuthi alinga akalhwa omwa firigyi bethu thukalhwa yinakalhwa okukyi oko lhusi nesehenu wamahikeka olhusi olhwa thukanywa wukakyama kyi- enkda olhuthehi neryo yiwatheha yiwanywa amaghetse ayo siwangasyibirirwawu nokuwangalhwa ewethu wuka enda ngomo bwengereza weyi wukesyabya wunemubuka wuthi munahika erwenzori namanywa oko thuweghetse othusihire thuwithe amaghetse owuwene alhinga omwekyihugho kyosi abandu bosi bakayiwomba eyathwikere namunabire namuthunikere thjutya thukabya abandu Abayiwombwa, ekyihugho kyosi kyikathusamalhira kyithya ithwebosi thusamalirwe thuthya na- nabandu bosi bekyihugho, abandu abikere okwa kyithwa kyethu kyerwenzori obo ithwe ngabayira bakonzo thwanganabya isithuyasi ngathulhi bahi but abandu bathusikirye kutsibu kandi bathuhererye ekitsumbi ahabweribya yithwekyere okokyithaka ekyanyamuhanga abumba alhinga akatsuka erihangika ekihugho kino okulhi emiyisa yosi kulhi ebyobuwuda bosi yithwe thwanganaghana bibana bethu abandu yibasamalhira abandu abikere oko buwuda sibasinganibahi nethu thwayisangana yithuneho ndeke, ebyalya ebyathukalya bikalyeka yithuneho thunakalire omundu wosi wosi oyukathusanganira erithubana akathusanganira erithubana yithune ndeke yinamigherera athi namabana abandu abatholere eribya yibakasanganawa omokyihugho mulhi bahayi neryo yibababwira ambu <hesitation> babandu abathukowako so ekyithwa kyethu rwenzori kyabiri thukolhera, kyabirithuwulya nethu kyabirithukolyera neryo thwebirikyi tsunga eribyaho keranakera Sikyisyawahu nabana bethu bakisyasighalha ibanemu yisalhaghandira omobutseme obomukama abirithuhererya so thukayisyetha kundi thulhibandu abomubongo busana nekya thuli so neryo thukambembethibawa no mukama wethu oyo bakethamu Kyibazanga Isaya Mukyirania, awithe muwalha Mumbere oyo kathuthwalha buthunga Isaya Mukyirania oyu abiriyenda yomukama wethu owerimbere so sehenu thwamasakayo na Mumbere Iramangoma oyukathuthwalha buthunga oko kyithwa kyethu ekye rwenzori yithatha wethu wezaro oyothukabukirayako ameso emiwulhu yosi thukikalha thukamusabira okukayingo kalhamaye erimuha obuyingo bulhi thuthambi nabyahu neruthulhinda nerilhinda ebyazarwa byethu birekyi syawahu byamawahu nethu yithukindiwahu thukabitsunga nabyo yibyathutsunga ekyithaka kyethu kukyiri kyitya